פלעש לייט איז א קליינע לעקטער וואס מ'האלט אין די הענט. און וואס מ'דארף אפאר מאל נוצן דאס, און דאס שיינט און מאכט ליכטיג פאר ווי מ'דארף עס ניצן.